Pues shi ku zharanmajnael pues a veces laongies zammey la unkies, pues zameis ayeyiufguo pero pues sikelanok manguey mas meymas pues tam masmey masmey temprana ni pues no zokeis, afpamey oj ke hora pues aveces ahí ella ambiol. barbajama mapakanot kumbiej simpafnot tubiej.